Wal shunƙighima Sirʒakwai, masini gwan Sirʒakwi ɓana siniya, ma Sinaa wi wi shinkinu, gma bu makhikhiua kuzau taba diryancina toma hyi suban ʒuum bu lyusu, gwan ca Sirʒakwi ma gma ghima ʒibandina gma hyi ɗinghui bu lyaa, Sai wa p’a kaghima mun, mun khin amitan ko khin Wulthan raa, hi mabu Lyau, ɓusa khi Lthin Wulthin ma hyi Sinaa ma yari bu ma ɗaa, sai ya ɗa va Lthin hyi ndaka iyaa ko ga hyi ndaka U’mma, we ba ya falau, amma wa Sini siʒakwi kawa mani ma siniya ma sinaa, Sai kwanʒakwai Sai garnana Sai gma wuyan wi shinkhin gma dabban bankwa we ma sinaa, ma Sinaa wi-wi wa shinƙinu. Lthin ca Sirʒakwi ba ma khiyi Ltha caba ma laya gwamana, va ma Laya Wulthinghin gwan ya Lthaɗi ghami ya U’mmuʒa, ba gma ya U’muzi ma ghani gma wuyani Wlthi bee, bayaku Umma to ma P’a, Lthin hyi kwa to ma Unn datsi gma bee, maga p’a banaku nufinu gma ba kuwa, gma ghinsin a cimuga ghingin kowaya ta Iya yani bu Ghinshin caya, kaɗi ma sithau kadi ma sitha ma ɗava ma la ya ko to ma sitti Ghinshin be-e, caba ma laya va ma Piyau ma piya mani khin Wulthughima ma piya ti Sirʒakwai, ghi bu Iyakai ghi bu kwa Iyakai, ɗinghin ma piya kighi, ci Sapamu mbanai.